Raha ny hevitro aloha tsy mahare marary izany ny zava-maniry e, misy karazana olona mino hoe mahalala marary ireny sns fa raha ny hevitro manokana aloha tsy mahare marary ny zava-maniry